اب دیکھو میں ٹریول کرنے کے لیے دوسری دنیا میں گیا۔ دوسرے <hesitation> کنٹری میں گیا تو وہ ٹائم پہ میرے پاس میرا مین چیز کیا رہتا؟ پاسپورٹ رہتا۔ اگر میں گم گیا سمجھو، میں کیا کرتا ہوں؟ کسی وہاں پہ جو لوگ رہتے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان لوگ کو پوچھتا ہوں: بھائی، یہ رستے کا نام کیا ہے؟ اب میں جہاں سے آیا، ان لوگ کو بولتا نہیں؛ بلکہ پوچھتا ہوں، اس کے بعد ان لوگ کو کیا پوچھتا ہوں: میرے کنٹری کی ایمبیسی کہاں ہے؟ میرے کو اب یہ ہوٹل پہ چھوڑ دو، بولنا۔ اور ہمیشہ دوسری کنٹری میں جا کے باہر والوں کو پکڑ کے نہیں بولنا: بھائی، میں گم گیا۔ بلکہ اگر باہر والوں کو بولے، سمجھتے وہ نہیں؛ کیا کرتا؟ ارے، انہیں اپنے کنٹری کا بھی نہیں ہے؛ اس واقعہ سے انہیں اپنے کو مار کے پھیک بھی سکتے۔ اسی لیے کیا کہنا: ایمبیسی میں جانا، اندر آفس روم میں جا کے ان لوگوں کو بولنا: بھائی، میں یہاں پہ گم گیا۔ تو انہوں نے اپنے کو اچھا مدد کر دیں۔